Izy kô misy dia lavitry ataoko, alekoleko zah mitandregny lamoziky satria zah amin'igny mba tsy maregny reraky zany zah mande mba variàgna amle lamoziky tandrignesako igny sady mba tsy maharegny reraka zany zah mba variàgna amle lamoziky le tandrignesako igny fô zah fa tsy amle diako zany le menimeny anah.